Nun sempri c'è relazioni tra linguaggiu e pinseri. A li voti succedi pirchì na pirsuna nun avi scoli auti perciò chiddu chi pensa cu la so diligenza spissu nun lu sapi trasfiriri a l'autri. C'è quannu nveci lu lugnuaggiu e lu pinseri caminanu di pari passu, nta stu casu semu davanti a pirsuni chi nun sulu sunnu diligenti ma sannu trasfiriri cu lu giusti palori lu propriu pinseri.